Mi ɓuran yiɗugo gimi iri jei naane ngam gimi jei nanne wala ɗuke wala ɓam ɓam mi ɓuran yiɗugo iri jei naane ɓuri ɗilligo ɓe hakkilo